ס'דא האלווע קעיק, טרי קאליר קעיק, מארשמעלאעו קעיק, לעמען קעיק, <hesitation> סעווען לעיער קעיק, וועיפער קעיק. <hesitation> נאך דעם איז דא באנדט קעיקס, אלע מינע. <hesitation> צום ביישפיל מארבעל קעיק, אויך לעמען קעיק, ס'דא אלע מינע פלעיוערס, לוטוס קעיק. און <hesitation> <hesitation> <noise> בראוני פאדזש, און... ווענילא קעיק.